<noise> Lëꞌ mak xnenáxe yu or or lëꞌ mak xchuꞌ lëꞌ mak lëꞌ mak xdedlsa lëdna, lëꞌ mak xnilsa xkodzna. <noise>